Ñy mombamombany ñy tanora mpinama ka mifañenky hifankatia mandrapahafatin-droze ,zao ñy raha hisy: -Laha tea mare ñy raiky :sarotiny aminy ñ'olo teany iñy ie ,halany <shushes> hifanerasera aminy ñ'ampela hafa mbao na ñy lelahy maro mbao i ;teany ho ñ'azy raiky avao ,mety hiroso lalindaliky koa rozy aminy ñy atao hoe fitiava mitoka traño zay <shushes> ;hiteraky ,hifampiaro ,hifañaja a.